अगर वारु लागे ने आपण काजे ऐसी लागे की। आपण आहार ने वालू छ ना पूर्ण काजे। आपण आहार बारू खान लागे मतलब आपणू वाला छ ना। आपण आहार प्रकृति से जुड़ा हुआ छे ना। अगर हमन आपण काजे वारु लागे की। आपण काजे काई परेशानी नही होवे । खान मे भी नही काई परेशानी होवे ना। आपण काजल सी लगी की आपण खानो बेवार छे ना। आपणू शरीर मे भी काई कमजोरी नही रही। मतलब आपण जीन का आहार और प्रकृति से ने शुभन से जुड़ा हुआ छे। ना आपण आहार वारु पौष्टिक भी रहे।